One nor ley best time I i remember to be lucky a make me a make me happy was twenty sixteen may seventeen I go to work I come bah my woman say I win dv I na eat la whole day because I was ley rest of ley day I na eat because I wor happy la one of ley happiest time in my life